Kalo zaman dulu nih ya kite kalau anak lagi flu pelu doang flu doang itu biji pale deh tuh biji pale ditumbuk alus tuh ya kan tumbuk alus sampai lunak taruh di diembun kepalanye itu di atas tuh ya kalau nggak dia agak deket-deket ke ini dia tuh jidad tuh ye biar dia kehirup die tuh dari hidungnye, biji pale kan panas tuh jadi ke hirup tuh hidung tuh, gitu ya kan tapi kalau batuk kalau emang cocok daun karuk tuh ya daun sage daun saga tuh terus ada daun ape babakan angsana tuh terus kalau enggak itu apa sih namenye kencur kencur juga bagus tuh untuk kencur kalau buat yang batuk agak kayak gitu tuh pakai kencur tuh mantap tuh biasanya pakai kencur kalau emaknye, emaknya mau ngapain sih lebih bagus jadi dipampahin dari emaknya di cekok ke anaknya itu bagus gitu tuh obat katanya gitu tapi anak sekarang mane mau digituin sama orang tuanya juga kagak bakal mau dia mah tapi emang manfaat kalau rempah-rempah buat anak-anak tuh ya banyak asem asem bawang tuh diparut kasih minyak kelapa itu ya anak tuh baru ini semua zaman dulu mah kayak gitu obat enggak ada yang dokter sampai sekarang saudara aja itu satu tuh si anak misanan tuh, di sana tuh bobo dia enggak pernah anaknya dibawa ke rumah sakit dan selalu pakai asem sama bawang asem bawang obat dia Asem ama minyak kelapa, itu obat dia itu kan kalau zaman sekarang mah anak batuk pilek bawa ke puskesmas anak batuk pilek bawa ke dokter bawa ke spesialis padahal mah rempah rempah banyak kalo kita mau bikin <hesitation> kayak asem bawang kencur itu banyak manfaat biji pala itu banyak manfaatnya